Ty raha treko amy elo io zane e, lamba, vy, misy ka taroby e torane aze e, le misy resôro e, le misy ka tahony nilô farany ambany amy fitazomane aze